Inde dia anisan'ireo firenena tena manome lanja ny fianakaviana sy ny ankohonana. Ny kolotsainy an, dia tena <hesitation> > mifototra manodidina an'io <hesitation> > fiana- <hesitation> > fianakaviana sy ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana io. Dia anatin'ny kolotsaina sy ny <hesitation> > fombafomba nentim-paharazan'i Inde an, misy ny fankalazàna maro samihafa. Isan'izany ny Diwali sy ny Holi. Ny teny ny teny fampiasa ao Inde moa dia eo amin'ny roa amby roapolo eo ny fiteny ofisialy.